Yo naburu benou woga tini diéwou gnani woy tini diérinté, diagabé, siné, kandiané, ado boyi kéfini woulé, kousouna naburuwa i diéwougnani. Nabourou lélanto nkha, wonati touré, tibilé, lélé, na, kéfini djékhé, kou ni nabourouwa i lélanto nguéni.